I náá’ rá’ i <hesitation> na nýy ráá’ i dxún ga e xen xiñó’ kieera, lajy áá ró’ tá jö ráá’ i dxún ujö kie’ dxun ba jö dsii, kie’ dxún ba jö sÿÿ ki xá t’a kiee’ e jmóo ba ga la jan, la kú jö sÿÿ ro’ ää kää xiñó’ e jia’ ku táá’ la jy nóo jö dsii jö ää xiñó’ äa óó ää e ñ´óó ba e jmáá tá kiee’ ga la jan, la jyn áá ba tá’ jö ráá’ i ‘nⱥ’ xiñó’ kiee’ jan dsa ki jmóo tá ba tá’ i i I jö tá’ <hesitation> nóó a la ka juy ‘nⱥⱥ e dse táá’ ‘ñó mⱥⱥ kiää jö e kie’ nýy je je ‘má’ tá’ e la jóó’ e uɇɇ tá’ e uɇɇ e ‘nó’ tá’ e éé’ tá’ e <hesitation> e jö ro’ a jia’ ree lýn dsii kiä’ sÿÿ, t má’ dxún ga ba dsii re fá´r’a jö jia’ ä’ pí ‘lú’n ki kié’ ma re tyy e re tä’na xi ñó kö’ bii dse tá’ xiñó’ bii ÿý’ éé’ jy ta núu bi jmó enɇ, jmóo lɇ jmén ka dxá tää’ xa jmíi je ku’n dsa za jmíi jia’ ä’ dxó tá’ kiee’ ejmóo kiela’ ba jmóo xÿÿ jia nára e ba xin e <hesitation> e jia’ ta nóó mii e fá’ra.